सब से पहिला बाजार मे छे च्याउ किने जाला च्याउ किनला के बाद ओकारा केलाए के परेला ओकरा पानी में धोके कारह में तेल धके ओकरा बाद भुजेके परेला ओकरा बनिया छे भुझके तराएल बाकी न ताराएल देखके तब तरकारी खाएके लायक बा कीन तव होज त इ ।